احب ان انا اتفرج على فيلم حلو اكتر بكتير من ان انا اقرا كتاب حلو <hesitation> يمكن علشان باللنسبالي فكرة السماع والمشاهدة مثيرة اكتر لعقلي او ليا لكن عموما <hesitation> بفضل الافلام اصلا ، يعني انا عادة بقرأ لو محتاجة أقرأ